Ny resaky famosavia io zay da manjaka amindreo agny fa itoy misy raha soa avao koa ny karan'olo sangomainianga i olo reo zany d atena mpanaoa fanfody netindrazana.